A nanngan sawru pel oo nduu junnditaamo, peeloɗaa e leydi ndii. Walla jon kaa so tawii ɗun siman maa so huunde wonde ɗe ɗe peelotɗaa fu. Non nii woni jonkaa no ngaɗirtaa, no peelortoɗaa. Insaa'Allaahu.